Lau pau ifou kapaina maifa laoma aga lau paugua alogai lau megamega au puo afalaniniani isa deo ega pinauga kekapa puo. Lau pau e'u first time member ega pinauga lakapaisa eapa kai pau, pau afa ae palagai feloisau. Ga puo alou afa egai ekiekie aga pau isa, isa ega promise ai pau amai pau agu inipo ao apagai pau namo. Ga puo isa egai alou ekiekie aga alao aga, isa ifo lai pinauga epenimai. Ifo lai pinauga epenimai puo ega pinauga akapaisa. Akapaisa aga laii lai samagai, ogofoina paguai aga isa gae ega number agao gae fae afii felo. Kai laii uncle aunimai a'try alogaina isa ega pinauga akapaisa aga laii moni ae penimai. Even o'olo mo epenimai apania, o'olo mo epenimai apania kai moni koa e'emaisai lai kaimo egoinimai puo ega pinauga akapaisa. Akapaisa kai pau namo ega promise epenimai einaka oi folao <hesitation> moni fapenimii aga moni alapenimii afaekaina, afalapenimii kapa agao koa lau fagauai lai folao fokapa fomai gae emi moni alaukapagainia agoafia eoma puo ega promise eifa aga laii first mekeo alogai, first ogofoina paguagai alogai aga laii emai a'register kakaua. Panika apagalaisa eifa panika fopagalaisa, panika apagalaisa. Kapa maoai eifa akapa afeaina kai pau ega promise eogeisa aga pau namo emai e'ready puo fe saini moni fafia kai alafia puo pau gaina fagagai isa egai aga lau anina alani. Leaders aga gaina mo, ke spiritually side aga amu ekainiau pau isa mo lau afa alou epakiekie aga gaina puo isa mo egai aga pau gaina mo fagagai pau amai pau agu emai pau inakoa. Agu emai inakoa, agu inakoa puo member koa fagagai aga gaina mo fagagai laniniani. Kapaina maoi eifania aga lakapa afeainii mo o'olo koa epeniamii aga, o'olo monina laii alaafia. O'olo monina isa eafia isa ega campaign a'campaign. Ke ega campaign a'campaign aga isa iona pauma. Pau aga <hesitation> fafoko voutu aga pau gapiai uncle vi'i o'olo gaina live chicken epenii. Ifoi keinaka laii one agapenia <hesitation> o'olo laii agafia keoma puo. pau o'olo namo alapenimii aga fafoko oi ala papimii. Efua pau o'olo epenii egani amagai aga isa eapapii one, one mo epenii. Gaina ao akapaisa, o'olo monina alaiisa. Ga puo lau pau ega promise eifa kai amai aga pau emai emai emaimai pau namo. Emai namo puo pau, isa mo fagagai aga lau afa alou ekiekie leaders koa iopoi fagaiai aga isa egai alou ekiekie. Ifo pauma eehh eoma, kai ake pafiafiainimai. Ake pafiafiainimai pau koa iopoga aga mo answer afia aga tuesday keoma kaimo, agaisa. Tuesday agepagai samaga isa elao, elao gae e'campaign ega voutu, pau fafoko koa voutu iopoga alogai aga papiau ao epalagainimai. Isa ifo eifa akafa eifa kainai papiau epalagainimai vi'i akagai samans eulaisa. Eulaisa emai puo gaina lapakina. Apakina kai still ake pafiafiainimai puo isa mo egai aga lau afa alou ekiekie. Alou ekiekie pau fafoko last day keoma puo fafoko mo gani answer ake penia ega cheque ake penia keoma puo answer gaina lai aisama afegai mo alalogo kapaina. Kai leaders fagaiai koa iopoga aga gae paguai aga kai ao leader ao egai aga, guau aekupu. Ga puo fagaiai afalaniniani lau member mo egai lau guau ekupu. Guau ekupu aga isa laii ma, egpoipenimai apalagaina puo ega pinauga akapaisa puo feopolanimai kai aeopolanimai ega promise aekapaisa puo isa mo egai aga mo lau guau ekupu Isa kainai puo amai inae agu kai, mo amai agu ala agu agemo. Agu afuga agu kapaina koa emai aisa alogo, kapa isaii keagau kemai asaii. Asaii alao ke emai same time oi a'imaimi koa iopoga inae agu. egai guau aekupu alogaina kaimo, paani lo paani puo gaina koa mo fagagai aga isa egai aga koa lau egai peace ao alafia. Kaimo leaders pagua alogai gaina maoai gaina ekainia. Ekainia e'i ifa apala ao lai kai member mo fagagai afa e'u alomafu gae ekaega isa mo fagagai laniniani. Alou emafu puo lopaani aga, papiau aga gaina mo. I'a maoai lai kai isa mo fagagai aga guau ekupu puo pau lopaani aga fouga laifania. <noise>